بلاي وين نلقى اجرب مركز شرطة هنا في المنطقة يعني جديد في المنطقة هادي وما نعرفش الاتجاهات ولا المناطق. لهذا ندور على اجرب مركز شرطة. لو سمحت كان في امكانية تجول لي وين يجي بالزبط تعطيني النعتة متاع مركز الشرطة لان نبى نمشيله. وبارك الله فيك